Karazagna mofo ndraiky zegny misy beignet o, mofo sahogno o boulette e de latabaigny, mofo ravigny, na mofo dipaigny na mofo lava misy koa mofo masigny, misy katlesse de misy mofo sira.